تخته د ګیلاس یا پیالې د ایښودلو لپاره کارېږي. د مېز یا سطحې له چټل کېدو او تودوخې ساتنې لپاره کارېږي. ډېری وختونه دا تختې ښایسته ډیزاین لري. په کور، دفتر او هوټل کې کارېږي. د نظم او ښکلا لپاره ښه وسیله ده.